منزل أحلامى أول شئ يكون فى حى هادى وفيه حديجة جميلة و أشجار ظليلة بحب تكون الغرف واسعه و مشرجه مع نوافذ كبيره تدخل نور الشمس والمطبخ يكون مفتوح على الصالة لأنى أحب أطبخ و أكون مع العائلة و أكيد راح أسوى مكان مخصص للجلوس مع الأصدقاء لأن الأوجات الحلوة مع الناس هم الأغلى